<noise> fiyáa lɔ, suɛ mu nu bɛ nu anu tɔŋ suɛ kɛ mɔ i minyaã a nuã suɛ bee nu nu bɔɔ nu mu kimu taɔ jáa bɛ. Jáa a tɔŋ suɛ kpandiɛ wa, ai mɔkɛndɛ lɔŋ wa kɛ, banda mu hiŋi yaa a taá kɔ́ŋɔ́ bɛa ai mɔkɛndɛ lɔŋ wa kɛ, a yɛ i bia lɔɔ kɛ amu a yɛ i lɔŋ, bɛmaã kambá la jáa nyia a tɔŋ suɛ kpandie a mɔkɛndɛ fɛe, ama woo ai to mɔkɛndɛ fɛɛ. Kimu taɔ koiɛ bɛ, koɛ, jáa, fiya fáa, anu kpɛɛ anu bɛ lɔɔ waa lɔndɔ́ bhii wa ma, anda mɔkɛndɛ fɛ́ɛe si- sinyasinya wa sɛɛ amuã anu yɛ i bia, anu yɛ lɔŋ ɔɔ anu yɛ i magba, hiŋi anu ma woo anuĩ to i lɔŋ nu yɛ i magba. hiŋi amu ma woo anuã to i lɔŋ, anu yɛ i magba amu anu yɛ i to sáa nu.